Karazagna vatosoa ndraiky zegny misy ery safira, ery vôlamena, vôlafotsy, ny varahagna, ny diamondra, ny emerode fa regny zegny samby efa sarotry tadiaviny daholy regny efa misy mande agnat-antany efa mifosotra antany vo mahita regny.